تاسی کیدای سی ښه اوریدلی یی چی زه یوه نوی ښار ته ځم خو دا به مو نه وی اوریدلی چی زه کم نوی ښار ته ځم دا ماته هم نه رامعلومیږی جی زه باید کم نوی ښار ته ولاړ سم نو ځکه دا تاسی ته هم نه در معلومیږی چی کم نوی ښار ته باید سړی ولاړ سی خو ښار باید داسی ښار وی چی نوی ښار وی نوی ځای وی